والله اذا ما عندي انترنت راح اخابر راح احاول اخابر الشركة مالانترنت هي تجي تصلحه لان يعني يمنا اذا احنا نصلحه يخرب بالزايد فلهذا الافضل انه نخابر الشركة وهي تجي تصلحه